Pos sí, velaí. la moral es un haci de reglas qu'adotas i pa essu no precisas d'atillá-las a denguna religión. Un ponel, pos yo mesmu, tengu la mi ética i la mi moral peru no hagu parti de religión denguna. Peru essu no quieri izil que no sea espiritual i que no te hagas preguntas peru pa megu la moral está mu por cima de tolas religionis, essu de contau. I las religionis estas no án hechu más que barulleal.